<noise> Lukhasi ne shindu shilayi. nekhonyanga no sili khucha lukhasi. ekhonya basili khutesia nomba bakhali khutekha ibakho- ibakhonya baekhale na ulekesi. No onyola mundu omanye mbaka iwabwe. omanye mera. omanye bibisi bebe. omanye ekabile iye. omanye warulanga.. Okha ba nende chimbilo tawe. Miesi chinne chitano osi muiya tawe. mala mwaka. kho umanye anile ena. mima. chichwe. yalikho na omukhasi na achie opime buongu bubwe. toto ali serious yenya kautesia nomba akhubailanga. Omanye kweli buongo bubwe buili khu ibe nomba akhupima pongo. Akhuile mpaka iwabwe ochie mpaka mbarende. ubarebelisie. Mundu na abecha arie, alakhuibala khulura asi mpaka ikulu. Mima chichwe, shinga ali kilura asi mpaka kukwe. urebe mpaka bebisi, khurela kukwe, khurela hasi, yariarie, mwekharee mmanyanee, bebisi ba musiani. Na bebisi. babo banyane, bakhonyane. bebisi ba musiani ba ne shindu balere. khe bakubukule. okhapesitimbiro mbonyo mundu bwangubwangu tsie lukasi tawe. Lukasi si li rwa kubaila tawe. lukhasi si li lwa kutema tawe. No itila lukhasi ochile. sikila wenwe ibile. ochie otile litala ochie usinjisie litala lilwo. Makhua kienwe ibecha olekhane nako. Wikhale ukasie inju yiyo. orebane kwanza bebisi basinjile nawe kwanza ole kama bali serious kho echie lukhasi. Nalolokha uundi yabha na chimbilo etsyenese, miesi mwa kataru mbunyole lilwe, naatukhayo ne kamu kakhaya. Kutukhayo yanyola khane musiano huyo mteshio ano mkhasi. Ye khala miesi chitru, ambi chiinne, mkhasi akalukha. Aliila mundu munja na amureba uno ni wi, arera munjaza wi ni njirowe nyu, abubola yaba mkhasi wanje naachia. Nae nareba msaacha sikila sina wambola ta. ne msacha yamubhola no wenya uwikhale. Nowenyele ochie nendio leliyo yafunakwo irio makhandi nakalukha ingo, yenonie maisha keke kho ibe umanyile watesia khandi nakalukha yakhamwonelia chinyanga chichwe miesi chinne chiosi mala khandi nakalukha muitala mala khandi khu miesi chiosi ingo sali ne bebusi tawe, bebusi bamubola ifwe kwamanya wanile wateshiele okalukhe shi, maisha keke nakanonekya saa abwene ao, khandi nalolakho wundi nechinjila chya khutekha khandi naatekha nanyola musacha nabekhala miaka aembi miaka chinne mpake naebule mwana shibarebana chikabila tawe, shiabaremana oo barula tawe, babukana mutown nebatukhayo miaka chinne yebule khale mwana, khamanyanga khane bali nende bwikho, basakhalu baekhala nabobola bwikho ubu shibanyala khutesiana tawe bafunache lilwe khuli mundu atile injila yiye makhubako bwangu bwangu lilwe kamala kalerako shida, chungusia mundu kalakala kho ichie mulilye, hasira yenjila mkhana oyo, yabukula esumu nera mwana na mwene yeira mala musacha nasikala aryo, khusikala aryo khandi ne musacha na alola basi ndakhasikala siengene mbula lilye khandi yesi neyiira khurula khu likhuba khuchia chimbilo ne lilye, tembelesia lilye kwanza. Khotesie, basiani benya khutekha bakhana bakhana lilye ebekesianga sya lilye oenjelesie mundu kwanza ochie mpaka iwabwe makhuwa ko omutoqn town ochie mpaka iwabwe okhabilisye iwabwe eli irie nomba mkhasi alingi akhukatilisyanga sya ano ochie mpaka ingo mkhasi na alio ali serious yenye khukhutesia mulichi ching'ombe arere mala akhubukule mala mulekhala khuinjila indayi.